اجيك اغشع اسعار الذهب اشوني ارتفعت نزلت؟ اسعار العقارات هم اجيك اسأل ؟، لان حتى من ارجع من الزمن ، ارجع عالوضع الطبيعي ، اعغف غاح اشتغي ما غاح اشتغي ابيع ؟، -فتفكيري غاح يكون اقتصادي اكثغ